to mi ɗo mari meeting be himɓe ha pelle kuugal, bo yiɗi mi yecca ɓe letting may nana diga ma ba, mi waaway biyugo ɓe mi ɗo wara un say taya moota am pusi, bo ha pelle may ɓeɗo wujja moota, to mi acci moota am mi dilli ɓe wujjay, hannjum waɗi mi dari, ɓe bo'ii tayam taayaare moota may say naati mi wari, 'ko kuma' mi biya ɓe mi ɗo wara ha laawol say ɓe bicci ni ndiyam ha ɓanndu am so'fi, sannde mi doggi mi Lori saare mi itti kare may say mi me'ti mi warti.